اللحظة اللي تغلبت فيها على الخوف الشديد هي اللحظة اللي قررت أكون فيها إني أترأس حفل، حفل تكريم يعني مو أي حفل ومو أي حظور كانوا الحظور كثيرين جداً، وكنت أنا مقدمة هذا الحفل طبعاً هذا بالنسبة لي انجاز كبير جداً جداً، كل ما أذكر هذا الحدث صراحة أحس إني مبسوطة جداً من الشجاعة اللي امتلكتني ذلك اليوم، الحمد لله.